Lamoziky tiako tandrin̈esan̈a zen̈y, araiky taloha ane katrôvain àby in̈y. Fotony <hesitation> rô zen̈y tiako gadon̈an-drô in̈y. Aviô baka mba misy hanatra an̈atin’in̈y. Fa amy zio ty efa zay te ihira de mihira jiàby ai. Fa tsy ain̈ao feky ndray tonon’ny hira jiàby ai. Efa tsy hain̈ao feky tonon’ny hira jiàby ai. Efa tsy hain̈ao feky tsy hain̈ao lan̈iny àby izy.